Ël guvern ëntà ch'a büta, a faza d'leggi, a büta dë paletti affinché le persun-e a rispetu i autri e pöi ëntà ch'a büta dë tase affinché a pösa fe d'coze ch'a siu për tüi cume le stra, le fognature e cuant'altro e ch'a pösa paghé le persun-e ch'a travaiu për lë stat